Kaju boni, kaju cendana, kaju jati, kaju manis, kaju tingkawang, <noise> kaju udaharu, kaju bitti, kaju cimara, kaju mahoni. <noise> kaju uling, kaju waru, <noise> kaju kenanga, kaju toreng, kaju mabeksana, kaju kelapa, kaju areng, kaju nangka, kaju sukung, kaju beringing, kaju talok. Kaju kamiri, kaju pao, kaju duriang, kaju rambutang <hesitation> kaju kaju nangka, kaju suku, kaju baka. kaju kamboja. kaju kamboyang, kaju akasia, kaju maratti, kaju lawang, kaju jambu, kaju jambu air, kaju jambu biji, kaju kamuning, kaju jawa, kaju trandesi, kaju tanjung, kaju, <hesitation> kaju bambu, kaju balimbing, kaju pinus, kaju cengke, kaju kakao. kaju kopi, kaju cokla, kaju saga, kaju turi, kaju kenari, kaju sengong, kajua matua, kaju sualang, kaju langsa, kaju manggis. <noise>